Wen xuke taq xkuj yab'rik ruk'q'aaq' ruk'ratza'm nim re ri kumb'al xtiqtiij xtiq tiij ri rmya'rya'l sanjuaan o k'o nk'ejchik chikchi' la rwooch eukalipte xtiq tzaak peor taq b'eer qquul k'o nk'ej chik ri kb'ixik ri b'alsam xtiq yo'k puq quul no'j qa qatz kkunnik más tknun re la la <hesitation> mq'en taq laj kumb'al kum li rmya' rya'l sanjuan e cheq'aaq'k'o re rkumb'alil q'aaq' nim re rkumb'alil q'aaq' xtiq tiij jun o xuq ween re la rya'l ruud xtiq tiij chi q'aaq' kum freesk cha'kb'i'xik i xuq ke re ataq kperatza'm aleey xuqatz b'eer ratza'm e xtiq mool la chi' ri rwooch eukalip are'k'la' xtiq tiij xtiq b'an xtiqtiij xtiqb'an jun b'aas ya' i xtiq quum k'chi' a meli ya jun q'iij chik qaqchee qatz qquul ataq xkuj ttzaatz xkuj traaq nim chu chu <hesitation> worb'al ruk' q'aq' kuj kb'an dobla q'aq' xu qatz b'eer q'aq' entonces xtiq jyoj k'chi' ju ju <hesitation> kumb'al no'j k'olik kumb'al q'oos la q'oos kujcha chee kepli mi tinb'iij nk'i la la <hesitation> sanjuan ween re la'chu q'aaq'chu qulaj. Lo klipt la nohiiy chikchi'nk'ej chik koch nk'ej k'ej <hesitation> q'oos chikchi' k'oo la altaniis kuj cha'che altanis xuq ween wem <hesitation> re la' chu ratza'm ween chu qulaj ween chi chi <hesitation> q'aq'xtiq b'an chemo rb'anik ri rya'l altaniis xtiq b'an xtiq tzak tek'xtiq b'an chik chi chu chu chu <hesitation> kolador wa'chi' kqaaj kafe' i xtiq tiij e ri xk'o pur tiq ya'qaj re ri kaab'cha' kaab' tya'qaj chicha' ajwi' ya qach chik kaab' chik qya'qaaj k'och nk'ejchik ajwi' ya kqajik chi chirki'yaliil kum mom k'ey mepli le le <hesitation> rya'l sanjuan k'o jun chik rya'l b'erb'een cha' kb'i'xik b'erb'en xuq ween rela' chi chi <hesitation> jab'taq che qulaaj e nodiiy kumb'eley kepli kinb'iij rmi san juaan kirkinb'ej rela'nim xuq le la la <hesitation> la eukalipt kirkub'alej chu jab'taq nim kirkub'alej k'o nk'ej k'ej k'ej <hesitation> q'oos k'o pq'oos rq'u'x xew cha' kb'ixik taq b'er riq wi'aleey b'eer ruk' q'aq' no'j k'a ji'mu'l ri rq'uu xeew chaa're entonces xti'q mu'l k'chi' ri rq'uu' xeew xtiq xyo'xqaj pxompreel o xtiq yo'k chij qwi' xtiq xim k'chi' wuq wi' a k'ok'wik le b'er ri rjub'na'al ri rq'uu xeew b'eer nim ri rjub'naal la'. . Xuq ke ri san juaan xuq wooniit, woniit la la la san juuaan altaniis xuq kee, xuqkee no'j k'o re rekayiid altaniis taq xtiqtij ken altaniis hay kb'i'xik chi'chqe xtiyo'k qeni qeni chuump xtyo'k qen isueert i si qal qal qatz xtipq'uj iwib'pya' porque nima mq'en ri altaniis ya wu we ajwi' qal ki'b'eek ke wnaq qawi' ruk'ajkuun ya ke'yo'qokul chke kumb'al ajwi' chkiij siqal kimomxuul jomom montoon kumb'al xaq ke'kb'ulq'iij xk'o qal reri' reri' chjaay xtiq riq reri'ri kumb'al taq b'eer qqul qleey b'er xuq b'er ratza'm chemo xtiq b'am k'chi' k'ot qe waltanis k'oot qe'rya'l sanjuan je'q taqiij nk' ri eukalipt rech k'omo xtiq b'an rya'l rech xtiq tiij o meli qatz ya ruk'k'eb'q'iij oxib' q'iij qachee chryolik q'aaq' qaqchech ryolik qulaj peornk'eri'wu rq'uu xeew ya ruk <hesitation> oxib'q'iij qaqchech ryolik la ri qwi' b'eer kq'oxwik xatit k'k'wik ruk'ri jab'taq kumb'al ri' ri ke'q taq qxk'oken ri ke'kyo'k rech k'o mo ku'tzrik ya wu we qachech qatz ki b'anik ri'chik ajwi' ya jun chik kumb'al chik n'oj ya ajwi' ya mom kumb'al chik mom qach utz chik e ya ruk'jnik laaj ruk'qa nim rií' yaa kuj yab'rik rmal emkabie re ri xk'oo e kujutzrik ruk'jun rlaad no'j jun chik amaan. Kople taq k'o yab'il puq k'u'x aman are'chikchi' wuq k'u'x b'eer kjulwik chpom <noise>